Ayem iataqta ñeqopita ra salectaua ca laponaxac na qom huo'o na laponaxac na rasotaxaicpi qataq na iaiaten ana nviquepi

Yi imaa' da huoo' ca shiaxauapi da iletapigue huoo ca ilohogue cam iaiaten na nata'

So ra'ailo'oc lapat saiviñi ra sauotaique sachec

Da huo'o ca ñivacacion sashec saya ca qayañecpi ñamactega

yi imaa' chaco onaxaic shinatap .cahioloqta da nopo

Aýem yiqopita da so'ot que'eca noýic da ño'oxosheguem qataq onaxaic dam dam eda onataxanaxac cam eca noýic l'o

ayiem saxat lapaxaguenataxanaxaq ayiate e' i'm qañe qahuo o' Qataq sahiamaxat eteq camera Lapaxaguenataxanaxaq , L'qataxaq Da qa naguie' chochaxa seqohicuenate remare Enaqo da ñiaxatexa ayiem da yiapagueteq qa naguie mashe huo o' na sohon chiguima qataq yialaqpi , ahualpi nataq e'n

So nallec no'oita da qollec nache so l-lamec ntonec

Aýem senat ca imeetac na nallec

Aja' anam paxaguenaxaquipi eesa iotta'at na na'aqtacpi huo'o ana pilagá, qom, wichí, guaraní nam huapiguiñalo nam souaqta'

Aýem semeteetac naxa ana nanguishe ltañi qataq auxa

Aiem iataqta lta'araic ra ñaquitaxac cha'aye nam ena qatataxala'pi huo'o ra la'aqtac ra huo'o que'eca ltaunaxanaxac ra que'eca qaica ca lo'onatac nache huo'o que'eca anacta no'onataxanaxac nam ena enauac na shigaxauapi qaica ca lo'onatac nache huo'o ca lo'onatac

Aýem sauatton aso yi'oxoñi lalaqte

NAM IOT DA NCACHOXO da QAILOOGEE DA CHALATAXAQ DA QAIAXATTAXET QEE' CA NanOLOLAXA NAT TALEQ ENA SHIXAUAPI UETALEQ ANA ALU´A

Aiem sauana so 'auaxai qataq aso lapel qataq so tala

Aýem da ivita so ýañoxoc nache so'ot so iquia'axac

Aiem ca nallec sasiviraxañi nache ca que'eca cos lapat